Ndamen ngachun kuanda rosa hijo ndiume ijimeya kachino hí achino jache yee ya'a tunuñuu yuu ngareda me njun arroz xa'a ujun yinda metuli inde comindar mente hí jun ndidikuu en ngua arroz con leche iña ngachimera iha un ichí entun ndichi ngua kun comida tiñami comida ngueñi salten ujun ujun chá a ngua jun comida njiche nejitome kuenta ngugu hu naxhindeme arroz ju koniya nju, ichindu kuenta tuli kacheté identuladi kuenta comida.